सुकण्याच्यो जात्यो जाती ह्या संसारांत अस्तात दर। एके जातिची उलवपाची भास आणी आवाज वेगळो। असता सत्तर परसेंट सुकण्याचे जातिक तांचे। आवाजावयलांच त्वल्लकोपाक जातात ते म्हळ्यार। सुमार साठशी ते एक हजार भाषेच्या सुकण्याक। फकत तांच्या आवाजार आम्ही त्वल्लकुपाक जातात।